Mike kere wo ro ɗiye tiphiɗi kuma har kireka ka ka dihya <hesitation> ankujuggha minai phep lunku kere keppoh kuni kepp kui wo mugu mughɛni <hesitation> ku jugla di ya kuyel kirei harrere wannan ka ma ankini wannan ɗihyo titi titi kuyel kirei har mike <hesitation> heɗɗi yo mike yo <hesitation> kuyel ɓhoti manni titi ɓiɗhi kirei yi yo yo yo kikira phani kappkui pepp kɛɛpoh phoro phani pharo pharoni isuyu tiya <hesitation> pharo niyambah isuku keɛpoh kuni koh ti ya mina ȝun <hesitation> ma ma mamdni kuɗɛni lenku keep kui har mike philowka si kere wɔrɔ ɗiyo ti manni <hesitation> manni mannai wɔ ɗiyo ti manni <hesitation> manni mannai wɔ apenni leny koh mhonnim amma lunkhu phani kepp ku iisuru illaw harka dhiya ka war kujug ku <hesitation> masar. Lunku woni lunku keɛpkui keppkui walla mo-mo-mo-mo keppku mun wallah mo mukeppohkumun walla ɗan muri ɗi-ya lenya wo ɗi ka-ka-ka ka-ka pharo wallaka pahro wallah ka rusta wala toh mi rusto gho a wallam kari wawi ɗiya mukepp kughon mo rusto gho a wallan ka lenyamo ka mengi klenya kari wawu ɗi wallah ka lenyag mo rustogho a mengi leny kari mhen khigaba lenyag toh miyaw wi ka <hesitation> keppkui ɗhagklighig ɓhiɗi lenya miya wo a keppghikuni worghig ka <hesitation> ka pharo <hesitation> khirkhirki tiya lenya le lenya <hesitation> miy we a keppghhikuni a arar ararwe <hesitation> manni wɛ titi ku ɓhebheu kiti ɗakklina ɗaghai miwa wɛ akepphikuni ar kauku lenyam mi miya wo a keppghi kuni kiki ti wayiri lenya mike ar ɗhi <hesitation> ti phiɗi mhonni phiɗima aryi. <hesitation> Ar-ar-ar <hesitation> ɓhirɗi ariary ariary ariary kiȝnam lenya wo wo kesppghi kuȝun lenya wo yighi <hesitation> khaɗha ti phoɗi keppkui walla mo keppkui mo-mo-mo-mo-mo lenya ɗagham keppkui toh phiɗi ɗi ta yi wallah koh wuni ta woroyi walla wɛ yamba tepmun mo mo mo mo keppkumun phanang muɗiya lenya walla watiworka khigaba tiya kuyel mun ni phammoh har phami ti phano <hesitation> phano keppkui mi ma lenya keppghi kui lenya ti wɔrti wattuhn ka kitum kiyum tum.